شوف انا نوض صبح نستقهوة نروح نخدم فالطناش نفطر الخكسة نخرج مل الخدمة نولي لدار ناكل شوية نروح نجري ندير رياضة ونولي نتعشى فليل نرقد هاي نهاري